Nyalnde Jumɓaare kam ka woowaama, yimɓe mbi'i ko nyalnde nde juutaa. <hesitation> yimɓe mbii ko nyalnde laatiinde naange e nyaaɗa. <hesitation> nden to a hoosirii-ka nonɗum, a taway a ummake a naatii goɗɗi sungullaaji wakkere - Jumɓaare waɗii a lootake a dillii juulirde. Ko ngartoyaa a taway wakkati ɗum daaytii. So mi tuuma ko non waɗi yimɓe mbii ko nyalaande rammunde.